اللون الاحمر بيتبادر في زهن الناس ان هو لون دموي سريع الغضب والاشتراط ولكن بالنسبه لي اللون الاحمر لون جميل جدن وهتدي بيعبر عن الفكر العميق